<noise> Ndikka mi waɗa jahaangal junngal to ndungu nde go'o, ngam to mi waɗiino, mi ɓustay wargo ceede, mi resey ceede, nden mboo, to mi yehi yimɓe ɓe mi yehi mi yi, ɓe ngaɗa seyo yi'ugo am.